Saŋ namãa. Na saŋ namaa lia. Bɛma a bi-ai bi saŋɛ a saae, saŋ saae, siŋje tee, siŋje tee saŋɛ buɔ, saŋ nama mɛ nu. Amu mɔ i siiekɛ wa kɛ-saŋɛ, ai bi saŋɛ a kúu-a kúu sii na, saŋɛ a laabaŋɛ, ko ko ma i mae, ai ta i fi saŋ nama buɔ, kpaŋmu i sɛ sa kambá la. I kambá fue. I yɔ o, kambá! Baika o. Kɛmu ŋ kuŋ saŋɛ-na saŋɛ, ai bi a kúu sii na ai ta a lasii na, siŋje kaoe, tɔ ma na ŋ jáa. Kaoe kɛmu bɛ a kpaa, tɔ ma na ŋ jaa ai toaɔ haaŋlii kao mɛ kiinɛii baŋ. I taa i ke kao lasiiɛɔ tɔ ma na i ja. Kɛ saŋ bi a baŋ. Kɛ senje tee saŋ mɛ nu buɔ kɛ ya saŋ nama fɛ. Ko bɔ ma na i jáa, faa ma na i jaa, problem ma na i jaa. Kpaŋ lɔɔ mu ya saŋ mɛ nu fɛe, siŋje tee mɛ nu ya fɛe, i sɛsaa kambá la, o, kambá baika. Na saŋ nama fɛo. Samaa kpɛe, suuba, hiŋi mɔɛmɔ mu i ya <english-or> i ta wa kɛ <hesitation> kaŋɛ kɛ nu, samaa kpɛe lɔɔ. Ya samãa kpɛe fɛe, i yɔ o, i bo sɛ, i yɔ o, kambá i kambá fuue, kambá, yaa ma wa kɛ o. Na saŋ nama fɛ. I ya ma lɔ mɛ saŋ nama fɛ. Mɛ saŋ nama, nama, nama nu fɛ. I siie kɛ. Bɛma ko nya-ko nyama bɔɔ ma na i jaa. Kɛ saŋ mɛ nui baŋ. Komu saŋ nama wae, na saŋ namaa lia a be ya saŋɛ kɛnu kiinɛi ya. Tee kɛ nu. Te baba mu nu kiinɛi bɛ saŋɛ buɔ, kɛ saŋ nama mɛ nu wae, sinje te mɛ nu wae naa lia a be ya saŋɛ kɛnu kiinɛi ya. Saŋ mu bɛ ɔɔ kao mu buɔ, anu mua bo mɛ anda fɛ, anda kɛ kaŋlɔŋdɔ́. amu andɔ o, mua booe mɛ woe. saŋ bhii bɛ. Kɛ na senje tee wae, senje te a, saŋɛ bɔ a bɛ a bɛ very-saŋ bhii wae a bɛ bɛna a beya saŋɛ kɛnu kiinɛi ya saŋɛ buɔ. Amu saŋ mɛ, saŋ mɛ anu ya ke ya te siinje ya saŋ buɔ. Saŋ maa nu-<english-or> te ma nu mɔ i to tɔmbɔ kɛa. Hiŋi pɛɛ i bɛ jáa kɔ gbi ma na, kɛ ya-lamataŋ ya saŋ mɛ nu fɛ ɔɔ ya te senje mɛ nu fɛ saŋɛ buɔ, i sɛsa wa kɛ kambá a, i yɔ, o. baika o, na saŋ nama fɛ. Kambá baika, na saŋ nama fɛ. Saŋɛ kɛnu kiinɛi ɔɔ te kɛmɛ nu kiinɛi, ɔɔ te ba mu kiinɛi bɛ saŋɛ buɔ. Ai fɔɔ saŋɛ kɛmɛ wae ma, na sɛsa i ya. I ya ma mɛ saŋ-mɛ saŋ mande nu fɛ, mɛ saŋ mande nu fɛ, mɛ saŋ mande nu fɛ. Mɛ jɛ mɛ kɔya. Hiŋi i siie wa kɛ, ya saŋ mɛ nu wae, ka-, ya fɛe saŋ buɔ wae nge, te mɛ nu ya fɛe saŋ buɔ, i sɛsa wa kɛ kambá a. I ya fɔ i yɔ, kambá baika.